Min kaa, no wuliri fuu, ɗun ɓurani kan, sabi nguleeki torlataa kan. So ɓuuɓii sanne sanne, so wanaa mbiyaa a loototooɗo ndiyan ngulɗan, ɗun laatiike torla. Min kaa so ngoonga Alla, ko mbaawmi muñde e nguleeki koo, mi muñataa ɗun e ɓuuɓo. Ɓuuɓol ana yettoo faa e giye an.